Ni fulɛru nɛ me zun a matete ani ni a diyɛ ɓa wero la-roze roze ni rose-so mɛ zun ni sepo ni se matete sinon in ɓɛzun fulɛrura bebiyan hinni a nɛ we le vanza nɛ a nucoza jira ma lena matete yi a mu han fulɛrura variyete matete mɛ a mɛɓɛ zun han ɓa famu famu wɛ